Mombamomba kolontsain̈in-drô Inde, irô io zen̈y resaka fivavahan̈a zen̈y ten̈a ny azoko onon̈o anisany raha maventy ten̈a ny manan-danja amin-drô koa zen̈y. Karà ataony irô zen̈y maro indôïsima, silamo ndreky bodisima aviô misy hafa fa tsy azoko onon̈o. Fomba fivolan̈an-drô koa zen̈y irô zen̈y mivola- mivolan̈a iô amin'ny <hesitation> roa-polo iô zen̈y fivolan̈an-drô. Ia, karà zen̈y. Aviô lafetin-drô koa zen̈y ten̈a ny maromaro karazan̈a <hesitation> fesitivaly àby by io.